<hesitation> injo nakke anungku <hesitation> jama-jamangku <hesitation> bansana mange <hesitation> luarang <hesitation> nganu laring kassi <hesitation> na injo-njo punna la nganuki punna lampaki laling kassi ri temparanga <hesitation> biasa mange naung pi erea nampaki lampa laling, ka punna intu punna naik i intu era tala kulleki iya atau biasa todo <hesitation> nganu napake <hesitation> talia gerobak punna lerei injo anua pangaleang kasea kassia, biasa anuji napake <hesitation> raki'-raki' iya injonji <hesitation> biasa injo pole injo jama-jamangko injo nu ku anua biasa tette-tette sianu <hesitation> tette tujuh ka kah punna tette tujuhki injo <hesitation> naungi erea jadi gampangi taua lampa ngalle kassi, nah jari punna nganui injo <hesitation> apa <hesitation> naikmi injo erena <hesitation> istrahatki isse <hesitation> ditajangmi injo naung isse erea, biasa tette-tette sianupi isse na naung erea, tette rua punna nganui <hesitation> maingi lohoro na iyasse injo, lampa isse laling kassi <hesitation> nampa <hesitation> anu <hesitation> sianu <hesitation> injo punna <hesitation> injo paling loe kulaling injo siallo injo. <hesitation> ruang pulong garobak inj ruang pulo <hesitation> garobak injo <hesitation> injo sialloa injo kulaling injo, biasa arurung tongja urangku biasa urangku ngkio a biasa urangku kio a angkua ri nakke kua lampaki lurang kassi deh kah sigarobak sipakunne diuppa jarikan lumayan punna <hesitation> riek pakkio lampang nganu pakunjo.